Gny ilà ranosavony fanasà loha noho fanasà volo rey zany, raha rey manitry sady mitovy amy savony io. Matetiky zany, loha io lafa linery, mavay raha io no sady maimbo. Ka lafa tratry rano savony iny i, sady miala loto rey, miala kazaky rey, mialay iaby faimbony iny, lasa manimanitsy sady malio soa ty volotena laha tratriny.